wozobade pipian bɛnu doso uwa solusion fɛrɛ wo ya mana wa se awa vira a mu zanwara mu a deɓnu be wa ama eynia dɛ mue nɛn a wa ɓe aha sinwa a viriwa ho yumu na wa wian wa sio a sɛya deɓnu